Bueno njavina chi iyo itaka chi vixhi oha vixi ho vina chi iyo mango, ho rika ho rika nano, rika kuechi rika chi, rika tabasco kanyo, dika dika este mayo, dika dika moniko, dika manzana dika este kua kanxana xa'a, inka dika ochi ndiukaya dika ochi niu kaya'a he kuta ho dika dika kuan yuan yo iyo xina ko iin i iin iño nondi.